Mi kəiem a karamin dangi a kwal kunam ezekiel yegu mi kəiemu kenang. A kwal pangngoom mi tək'u, kigu pangngoom ti yit kaamat pyinawu, ti kyol min saksoii kyola, kum kigu babagoom watau pangngoom kenang ta saam shinungngu, sɨn bi yuduk wallak gaab man kwallom. Kuma shaai ko gye pəishinung alak gaab man kwalloom, sai dəi nangngoom, ha saam tiei ɓwat, ama pangngoom ti lak saam shi ɓwat, maa diyi bwatru sai dai mi bak gye pəi dongng mi tieiya da. Musamman bwat zhogalle pangngoom lak saamang kab tang gyak bwat-kiroye bwat zhogalle, kuma nangngəm ha saama, ama sab mi pangngoom ti lah saamangngu hi lak saan bak'ung balle hi yitra wui. Ama pangngoom ta saam shaai susai, ta saam wal susai yorok wal kuma ba wal gu ledongngawu lag'ai. Pangngoom lak komi sak wal tək sak zaak'aha pyina, pangngoom lak saamang pain. Ma zak wallu ma kar gin pangngoom da pain kubungnga ya zaak'ashu maa sak pyi ginoom min wukyai man nangngoom mi shana ya pangngoom tɨnna yiiyu. Kab gye kigu mana goom nangngoom ha pigawu, ha hapo mi mabang pangngoom məigu ma bilom man minu, ya pangngoom məsse lag'aiyu mi bəski bəssa har mi nongnga ama min məigu a kinkai a mi pi mi bəski pangngoom tɨ məssewu min mi nong lag'ai amma kigu pangngoom ta saamgawu kenang. A karamin dengi kuma yegu mi kəiminu, maa saksoii dəi susai, angillong movai, shaam ɓəok'ət, yii gyol, au, gwan man lawur kab ma sakha sak'a a yepang. ko ga daa yepang nyingnyama ga kuk'ung, ga kuk gwan a yepang, ga kuk lawur a yepang, ga kuk yiigyol a yepang, ga kuk shaam ayepang, ga kuk angillong ayepang, ga kuk mwai a yepang yepang ga kuk nang ɓang ayepang, nangbung mwai, au, ma boi wal miin. Angillong, yii gyol, maa tiei shaai miin. Yii gyol kuma ma tieiha tieiya pain. Mi wat kəi shaamma pyina. Shaam kuma ma tiəiha tieiya pain. Pang musamman min bagana, mi mabmin mi shi shaan maa tieiha kirna, min lak yaar ɓissungmai pyina Ma tieiha pain kirina daga yillang shaam ko kuma girak mi tiəihana mi kəothina mi wang mi shihina to hinbi kirim kenanggu mim maa saamga a khimmoomu, watau amma kab ma sak'ha sak'a, sai de cairak nya hilaak yanangugh sai yillang shaam bi pang yanang man shaam bi pang yanang man shaam gu mi mumiza 'nya sa tarak sin bwala- bwalangngawu watau walen suya kenang, ha ma ma sakha sak'a ayegu ma nawu. Kuma ma boi wa, ma boi walas boiye. Ma pisa pina hi təma pang noo'on, pna piha pina kuma mi tieiya pang zhong kong mɨn yebmiina. kab kigwa kab ma piha pina ayepang yegu mi kəiemu, mi kəiem a bungngəi a karami dengi. Dək'a yepangngu dangnga maan a khinang watou kwalmya, ma kwalmya kumawu, ma sak wang sak'a, ma sak shaam sak'a, ma saa au sak'a, ma sak angilang sak'a, masak mwai saka ma sak nabung sak'a. To kap mi daa yepangngu dama sak'ha sak'a kab kigwa ama sak'gawa ni pərishinung gu laak ha tulga shewu. Kab ma shiha a kwal. Ma tieiha mi shina, wukyai shina kuma a kɨiyak hok, kabohin ma kɨiyak shok, musamman pang waken suya, ma tiəiha mi shihana ma oboi walas boiya. Ma piha pina Pang lədongyib gwani, mi shana, mi bak kəi zhong kongnga mi shana biin, kab ma pi ampani miza kinkwal. Sai wang kuma ma kuang, maiyab kuangnga, ma guang maiyahewo mi tus yisaha mi tus mayaha dongng. Ma dus yissabi mi tus maiya dongngu, mi sul hana mi yib mi, ma dangn min dangnga a kwalkəi guai. Ma pi ampani pina miza kuma a kungkwal. Angillong kuma ma tiei shaai mɨin, ma swak'aiya swak'aiyangaga ya mi nok. Guna kuma ma nokha pain, mi tiei shaaiya miin kab ma pi ampani mi za pain. Auma a gyak yəi ma tiəi shayas tieiya amma mɨn, a wana min lak saam tiəi shaai au sai dəi wal mi ma boiga miin, au man mwai man nangbung ma boiwal mizin. sai yi gyol kuma ma tie shaaiyas tiəiya ma tiei zhongkongngas tiəiya, ma tieiha tieiya pain, ma tiəiha tieiya yillangnga, ma tiəiha tieiya man mai kab gwa ni gaan gyol kenang. Ha ma pəllha pəlha a kogwakiki kuma kab kigu ma sakga a kaah gwawu kenang. Ga bəi saam shaamu, ga kuksa a wana, shaam kuma ma pi alale pina miza ma pi zokwon pina miza. Ma tiəiha tiəiya pain. Shaam kenang. Ama kab maa sakha sak'a a wang, sai gwan kuma ma tiəiha tiəiya, bukttuk'a man kway as mi shina guna kuma palitha mi wurhana mi boi gwattena mi zawu. Pain ma lawur, lawur ma, ma tiəiha tiəiya ma wurha- wura pyi gyol, ma wurha- wura mi boi gwategassa, ma tiəiha tiəiya buktuk'a mi pi buk'a mi dyangnga piya lwur.